مكتبة طبعا، مكتبة دي هتبقي فيها كل الكتب دا دي طبعا هتبقي حاجه <hesitation> تاريخيه يعني، كل الكتب دا يبقي انت كدا ملكت الارض وكل ما عليها لان الكتب دي هيبقي فيها كل الحكايات وكل العلم وكل الروايات، كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها انما معلش اللوحات مش هتستفي منها في حاجه اننا المتب دي هتديك كل حاجه انت عاوزها فأكيد طبعا ان انت تمتلك مكتبه دي هتبقي احسن.